Ta taran' si min frutas min ba 'ngo mansana, mangu ni, min ba 'ngo siruela ni, 'ngo chatan ni, 'ngo pera ni, 'ngo nato ni, 'ngo unn.